Bulin sunii ak ishin bisaan hoodisit. bisaan it buuseni dumii stiman wot connectenie, stima kas daabeni it bobeesen. mal itbobeesen bisaan kas jiren sun ihoodenie. hindanfeni ama mal atin feetsun. mal atin hood gudio hinfeen ama hood zaidia hinfeen. malum atin feet sun malin goot daanfitai. ishisuni bisanin akas hoodenie.